<noise> Giri ra iri laabo day giri kulu dinga lokaci kan aga kaa da. Giri ra hari ga kaŋ iri ga duma a ra, intasizey ga fatta irima far. Di lokaci to kal ama furo gyau ra. Gyau wo mo a lokaco da to hau ga te a ra da yeeni ikulu day ga te lokaco ra. Dina dumiyaŋo te banda ina intasizey kaa, kala yeeno lokacomo ma furo kika giro ra. Ni dii igo day yeeno ra di hawo day ikulu day go keri ya day wo kulu dinga lokaci kan agi ka ki bisa. Ni dii di yeeno bisa dungayo mo mi furo kika kinga wano te giro ra. Ni dii giri kulu dinga handura harikan agi ka da giro ra nwa. Ni dii di wane lokaco ka ama bisa, di wane lokaco ka ama bisa. Wo kulu day dinga lokaci kan a kaa da di wani da alomar go kala nima di lokaci wadin bisa aka lokaci fo ma kaa kinga wane te. To ya din no giro ra haya gi ka da borey se. Intasizey di ni duma harikaŋ ini duma ini ka ni dii kalima furo gyau ra. <noise>